हारीयर कलर सोच के हमारा काठी दिमाग मे आबाइया शिवरात्रि के दिन सोमरी पबानी करेल सौरी सब पार्य करके हरियर सारी लगाके जाइया । कहेसे हरियारी सारी भगवान के निमन सोहाइया उहएलागी हरियर सारी लाल सारी पार्य करके मतलब सौरी सब लगा के जाइया पूज करे । जब हरियर कलर सोचके हाम्रा आरु काठी याद आबाइया जब खेत मे धन रोपाइया उहू हरीयार कलर के रहैय बीच तलका फरतेजाइया फरतेजाइया त हरियर कलर के रहैया बदमे जाके पीआर कलर के होजाइया । हरियर धन मतलब काछे धन आवी उ काछे ब कहहके बुझाइया हरियर चीज सब से बहुत किसियों याद आइया गशी बिरिस के पता व हरियर रहैया । हरियर सागसब्जी खाम त बहुत देह के लागि आछ रही कहेसे हरियर चीज कहयाल से बॉडी मे निमन देह के लागि बहुत निमन सोवास्त रहिया उहएलागी हरियर सागसब्जी हरेक आदमी सब के खेके चाही ।